Inkas mahi gureeji nder ajentiina ko hewta yottaago himɓe Espaanisanko'en to ndungu ngu ujineere woyre e teemeɗɗe jowi e capanɗe tati e jeweego.